Niiɛ. Niiɛ, na niiɛ fɛ. Niiɛ, na fɛ, ŋ bɔɛ a faa fiɔ-fiɔ niiɛ. A nu ya keya siiɛ. Siiɛ, na fɛ bɔɛ a faa. Na siinji taaŋ mɛ nu a fɛ na. A kolo! I bɛ i yɔ nii bɛna. Kɛ a kolo! Kɛ a wae nge, a maa. Feŋ mɛ nu, a kpoe kpɛlɛ. Um hm. Kɛ, ai fɔ niiɛ wae ma, kɛmu mɛ mɛ, mɛ, mɛ. mɛ feŋ-feŋ kɛŋdɛ mande nu fɛ fiaɔ kɛmu a koya ai to be nii mɛ nu ma, ma fɛ wɛ ŋ jakpɔa wae. Ɛ ma fɛ ŋ jakpɔa wae nge. dunya ma wae. Ɛ ɛ. Kimu mu bɛ niɛ. I bɛ ŋ fɛna. Ŋ pɛ mɛ i fɛna. Ma fɛ wɛ kɛnu. Niiɛ wae-niiɛ lɔ mu na fɛ. A kolo! Kɛ a maa. A suuɛ suuɛ mɛ nu. Anu a-a kpoe kpɛlɛ! Ŋ bɔ bɔ anu ya ke varney, varney a sii bi fa. bɛ tɛh tɛma mɛnu. A koŋgo fii-fiiɛ ma. A nii mɛ nu-a sii mɛ nu faa nu wa. Na siiŋje taaŋ mɛ nu sii fɛ na. Ŋ kuŋ jiisiia ma taaŋ mu wɛ na fɛ. Kɛ a fɔɔ a bi wae ma wɛ, maa fɛ wɛ. Amu sii bi wae mua lɔŋ wakɛ. A kuŋɛ bɛ kɛ mu anda be bɛleŋ-bɛleŋ kuŋɛ. A sii kuŋ mɛ nu be a bɛleŋ nu ye. Te mɛ nu mua kpɔŋdɛ mɛ nu kae. Kpatoe. Mua kpatoe bi, mua tiɛe-mua feŋ mɛ nu tiiɛ-tiiɛ. Kɛmu mɛ a fɛ kpato ai suuɛ kpo laa jao. Taaŋ bi mu na feŋ mɛ nu fɛ. Kɛ mu kpatoe, a labɛ. Amu feŋ tiiɛ-tiiɛ a, a kpatoe laa jao. Kɛ na sɔ kɛ feŋ mɛ nu, i yɔ a bɛ kiimu lɔ i yɔ kuŋdu bɛ. Feŋ kpoe kpɛlɛ. Komu siiɛ wae nge, maa, maa, maa, maa kɛndɛfeŋ mɛ nu. Wuuɛ bɛ a kpatiie-wuuɛ bɛ a kpatiie a mai, feŋ mɛ nui wuuɛ faa wa kɛ. Ai wuuɛ faa. Kɛmu-kɛmu kɔnia bɛ bɛ. Kɛ wuuɛ wae nge, i mean siiɛ bɛ wuuɛ, a jao. Feŋ bɛ mu. A kuŋ-feŋ mɛ nu a ya ma wa kɛ car bɛ ai bɛa. Bɛma mɔnu bɛ-mɔ nua-anu ya fɔ wa kɛ andɔ siiɛ-anda sii fɛ. Siiɛ a ma bɛ car a- a- a- a maŋgba. Car a car feŋma wa kɛ. komu siiɛ wae ya fɛa kaŋgbi wae nge, miinya feŋ mu. Bɛma taaŋi kea bɛ, na fɛ. Ŋ bɔ bɔ a ss aa bɔ bia. A fiia jɛɔ. Kɛ andɔ-andɔ nii mu. kɛ mu lɔɔ sii mu. Kɛ mɔɛ bɔnu lɔ nii mu. A kolo! A fiia jiiɛɔ. Kɔɛɔ! A mu mɔnu a faa. Amu lɛŋdɛ taa koɔ. Kuŋdu lɛŋdɛ taa koɔ. Amu anda saa. Amu anu naa. Te mɛnu wae, mua feŋ bi lɔŋ wa kɛ gbɛlɛŋ. Siiɛ wae naa fɛ kɛ ndɔ, siina fɛla. Komu a mɛ nu.